طيب أول حاچة تسخن الموية، ثاني حاچة تحط المكرونة في في الماء تصبر لأن يغلي الماء لين تنسلق المكرونة، ثالث حاجة تصفي المكرونة من الماء، ثم تجهز الصلصة أو الصوص إذا كنت تحب صوص غير الصلصة تجهزه، ثمن تحط المكرونة مع الصوص وتجدمه وبالعافية عليك وعلى اللي معك، بس هذي-هذي الطريجة.